Nayëlani pëleempëna pël nda ací ñaan ní mee noko kantopacir ngënko ţí untab noko dí kandilan pá coka. Cíţ me babúkund cí búkunk ţí untab ţun bëliyëng má jáaţ këjá ná muntum má pënkës awín. Kaño uncam kamak kaño kañawun wël nandinaţuwarank ta. Mëne undarëk uwí ñaling tanan uwí mariama njí fini pënteen wël ná bëfá bí. Kayoţ kun amak amëncunkan kël áa aka këmandoyëra ngënhuc akayës má akaka lëmbën ţí kambaŋ kankurum ţun. Wund ajo und kafíiţaran këfíiţaran anţú ngun dí pëfër njí anaronţú dí pëfër jula ananţú wun dí maria. Ánabi binjá seni naronka pënkës ampul nënţú wul kafil nëruka já nandoolana kul <hesitation> ifil ampul yun kuruntáb máy ananţúril. Á jola dubi ka pënkës bí pun. Joni bí wëtani <hesitation> ñima ná kapano. Áaa wí melamine ţu wul bënkáţa tában wul. Á melamine bí epënani wël abiyecësan kak ti wí usala wun. Usala wun unú wí bënú núuţ wí ací bëlëmar otában jáaţ ufíiţ kaloŋ. Oncink dí karum undinkarunk kak ţí usal uncol unjoonk umaŋ pëyá pëfër bi wulo bënú cíţ bá okooyënkaţ me ngí cundu ngun dí bameeţú joon ngëmat pëyënk.